bisaan sunii bisan wo lila bare adun baatu, bisaan baa hood bareteeni, hood suniii baa barw laftin hoodit bare Altituudin oljirt ,haraka danfenie amo woishin gad jirt mal adun taka hinyaabetin laanum hood jalaat danfeni kabla lila ihoodin